गिरहरी कहेकेत एगो जनावरबा इगिरहरी खास कहके बेसी गर्मीके समयने गर्मीके बखत देखल जैसी काहेकी गिरहरी जरहाने साचेके कहम तह जारहने नदेखेके मिलीआ देखबो नकरमकी निकलबो नाकरैये । आ गर्मिने कथि करै बेसी आम सबके गाछी रहैये । चाहे गासीने बेसी गिरहरी दौरैये आ औसँके घरके अगोरा पसोरामे भी इं गिरहरी दौरैये तह इ कथी करलै जवन गर्मिने निकलल रहैये उहेबखत कथि करैये जराहा नेत उ निकलबे नकरैयेजरहाने ओकर आखी देखहीके मिलैये तह उ हेसे उ गिरहरी कथि करैये । कि ज गर्मीयने उपन जवन खाएबाला चिजसब बान तह सभे जारहाके लागि कि जरहमे कहे निक्लु कोकर सोचेबा जारहने काहे निकलु उहेसे उ गर्मियेमे उसभे जारहाके बाखरा भी उ अपन खाना सब गोटाके रखलिए । कि जरहाने हमरा इ हे पुगजाइ हमर निकले के नपरी आ हम निकल्बो नकरैसी अइसनके गिरहरी उअपन खाना गोटाके राखैये जारहाके लागि उ अपन खाना अइसनके गोटाके रखेये ।